<noise> Une umunu angambula ati umwene ndilinamaisa amanon au umwene alinamaisa manonu, <noise> uvundikwelewa une, amaisa amanonu, nandihangajika ikinu kyokyoni kira. Kamajuhera ndirinajo, <noise> kama wuwumi ndilinawo, kama ji amani munumbula jangu ndilinajo, kwahiyo kira kinu ikyu ndihangaika, nakipali, <noise> ikyakurya labda munyumba ndilinakyo, <noise> hakuana ikinu kyo ndihangajika, lakini umula ngakula ama- amaisa manonu, kuwaku lakini, ujungi umota amaisa manonu, ikuluta ndinamaisa mavivi, amaisa mavivi galindeti. Kama ivi munyumba uhangajike pangi kyakurya ndinakyo, isabuni nulinajo, ndinzire ijakuta jiulonda ukapate isabuni hakuna, ipanga upatire ihera jikwisa ichangamoto ijingi ijamaisa <noise> labda uvona aha! uhene uhera upatire, upatire itatiso ilingi, ihera jira kuvombile isemu iju utavuka asakile, jibeba jiti ijingi. Lakini, ungamula kulita ndila amaisa kalaa, wilole iki kwikile, wilola aka <noise> kwikale <noise> uvumi ndilinawo. Kwahiyo tabu jamwene nipale upatire itatiso flani utatula kwa mda kwa wakati, kwahiyo, <noise> amambo koni kibiasara, kwahiyo umunu <noise> ukuwita ndinimaisa karaha. <noise> Kwahiyo ugala umunu unyamaisa gatabu nakaraha uvutofauti pukale, <noise> vuva kwasabu kumbona umunu vasila hela au unyambusila amaisha karaha, uwona alitofauti numwinya amaisha! akaraha. Ungabia kwilila ihali, nakasite iuvuvula ungate bana ndilinapo, ndipatiwe labda ili nili nili nili, ing'opela isingi efumbili, ikukopela bila sida, maana kumwene ihera alinajo, labda munyumba mdiusivona syadele ndisila wunga navana munyumba, ungate ng'opela winyasime, ikukupela hana sida, kwahiyo umunu ija kira alinakyo.